﻿Enjaangu nimanya ezebika bibiri, haroho enjaangu eyeekubeera mumaka, ezikutuyambaho kurya nk'embeba ezikuba ziijuririine munju, enjaangu emanya ekika ekya kabiri nizo ebi- ebisuzi, ebisuzi ebi ebiku ebikurola abantu bikairuka, ebikutiina abantu, nibyo bika by'enjaagu ebinkumanya.